Wo parisi manege, harus wo pake sesera. Sebab nanga wolaka la i jo wo lega i fafaja manege harus wa parisi biar i tebini, wa parisi nanga wola ma bionika bolo, nanga wola ma foris bolo manege harus wo pake ma romanga sesera, nako sesera manege ma fungsi kai ngoe ika. Sesera yang wo tugala bolo, wo akana bolo, kalu sesera wo wa akana pake igono ma soka manege sesera yang wa si tebini nanga wola ma bionika, wola ma bionika toma tan- tonaka Nako sesera yang wo tugala toma toko ika bolo toko oko manege wa si tebini nanga wola ma forisi, nanga kamar, la i tebini bolo. Nyawa ika bolo balu balus ika jo i temo nako ngone nyawa manena wo momi ange ange ika karena wo maidu i wutu manege, kalu fo wo momi ange ange ika harus wa si tebini nanga wola ma Si tebini wo pake ma ma parisi, biar nyawa jo lega lega nanga wola o nanga wola ma ofi, nanga wola ma tebini, nako ua la fo pamalas, nyawa i temo i nyawa nyawa dika i nanga wola ma faja. Manege.